El mondadientis, güenu, que paquí l'izimus escarvadientis se ugasta pa quital cachinus de comía que se quean dentri los dientes endispués de comel. Son assina alongaus i finus, craru, i aguzaus, pa poel ancançal entri los dientis. Peru paquí tamién se gastan pa muchas otras cosas, mesmu comu cubiertu assina en comías menos hormalis i más de campu. Peru yo palos dientis no te los recomiendu porque te los eschangan.